Pa ma bon vumanoto nene unu tsene nao. Kah nao me oh bam kua-ge ubam kaovo. Susuvu n tes voni en tes, tsemem suama. Kah guru vasasa ene vape u teme oh ubam nambana. Vasisio ka vatavuts ama ar vor upas. Tate pavere kas avanu vape upas tsan kita vau to vasisio sata. Nava sisio voro upas tsan tsiako. Pa vasisio tsuk amia ti pama voro sata, tsa nugu sata teir pah tete pean. En vanu, tsa vaputs eim. Imbem pa mia ti pova tate pa aporo va en vanu. Pean tsa verevere pa miar ka tete me nom oh bam namba kor vavanun nor avoan pa ar sata tsan tsiako. Ar nene unu tsene tetenu pahaga vasaka en tes, aga me o kero. O kavatatao vasasa en komana ruene. Vasese oma ama ar nenam unoma tse mam vere vere noma. Peman tsa aporo noma, ka tsiako pama sata kita upas, ohia rova kora.